أفظل استكشاف المحيط. المحيط مليان أسرار، وكائنات ما نعرف عنها إلا القليل، وفي أماكن غامظة وأعماق ما توصل لها البشرية بسهولة وماجد وصلت لها، أما الفظاء رغم إنه مثير لكن أحس المحيط أقرب، وأحس في حياة، وحركة أكثر استكشاف الأعماق بيعطيك شعور بالغموظ، والمغامرة، والمحيط استكشافه بيكون أعمق من إنك تستكشف الفظاء.